Ittirgel peɗeeli kam kuugal maa ngel kanjum woni, gam ngel taƴa peɗeeli, ngel waɗa, gam ngel taƴa peɗeeli, ngel itta ɗi, ngel woɗɗina ɗi, gam juuɗe maa mbooɗa.